פייער טראק איז דא אז <hesitation> חס ושלום ס'דא א פייער קען א טראק קומען און זיך צו- <hesitation> באהעפטן צו די פאמפ וואס איז דא אויף די גאס מיט זייער פייפ און אזוי קענען זיי שפריצן וואסער אויף די פייער וואס איז געשען סאו אזוי <hesitation> דארף מען נישט- ס'איז גרינגער צו נוצן וואסער ווען ס'קומט א פייער טראק.